Okay, ngele otatshiya ne kombinga hiikulya mbyono ndi hole okulya ongula onene ngaye manga indi gwanithapo iilonga dhalwa yandje, ohandi tala kiikulya mbyo yili tayipe olutu lwandje eenkondo, ihe hogolola ike otshikulya shaashi pamwe otshitowe. ihe hogolola otshikulya shaashi pamwe otatshi nika nawa, ihe hogolola ike otshikulya kutya aantu ayeshe oyetshi kuthako pamukalongono kutya shaa to piti ongula, lya otshikulya tsholudhi ndo, shaashi otuna aantu mbeya yena ike eyitaalo, nonande kuhe ketshi kutya otoli otshikulya tshiikwatelela kiilonga yohe yesiku mbi toka taalela, kungaye ondi hole okulya uunene iikwamboga ethimbo lyongula, shaashi ondi tshitshi nawa kutya iikwamboga oyina iitungithi lutu, iikwamboga otayi etele olutu lwandje uundjolowele, nowu wete kutya ngele ondali iikwamboga mbyoka ongula, esiku alishe ohatshi vulu kuupithilandje otshimaliwa ine landa otsha tshokulya pokati mpono, shapo oshi tandi ya ike ndika lye omutenya, so, nge otandi hogolola otshikulya tshokulya ongula, otshikwamboga kutya ne pamwe onda tulamo iihakawutu, omboga niihakawutu, ndji hatuti omakola, omakola niihakawutu, shaa weyili mbyono ohayi vulu okukwata pepunda, yo ohayi pe olutu lohe likale luna eenkondo, lo otalu kweetele natango uunjolowele molutu, tsho otsho ha nditi kutya iikwamboga ngaye oyo ndoole okulya ongula.